Okai giro gara tang etok ina siva puxi tang a etok lo siva ina ngalaxex paxik rik suxa rik- rik- rik xokoti lo etok siva rik nang lo xetaap nang lo exta ap rik xalapang pana etok siva ina siva tnag etok siva ina siva tang ah ina vo gan ri gavari so kain etok gime nuk xalapang muk nget aroi e vonuk nexa xalapang gi favari gima nuk marala nuk inang nuk visi enuk punaci vo nuk latuki ta naip lo lo batang xangina gi mat xuia nu vexa nuga vexa iasinuk xuvuli xen tang nonoi ina nuk etavai pana ngetok siva malan naniu xak etok siva au aneng tanim xan etok siva aneng nasi alu xara mas minang xuvui e xara mas lukbuk e xar alanimi tang ina etok siva ang ina xara xalapang xara tuk xuvul so kain tiptip etangso kain tiptip etang xara kuvul ina vogi xara tuk bati ta mamana tiptip ima epux ekeng tiptip ima epux ekeng xula nu vexa xalapang xeta ngan ima gima punaxom eta ngan ima gima takaiom pana naip xeta ngan gima gima gi latuki ta sula sugim usigi nuga vexa xalapang pana ngetok siva a etok siva tanim etok siva te tigam na vasam e nasi ngina lavam ngina maxatom ngina makaum ngina nam a vo nu mas xalapang tana ngina etok siva tara axamus lo saxai ap ina sotangot gi san naxara xara tuk xuvul e xara visvis usigi tang do ina siva tara